أسهل حاجة هي أنك تسلق البيضة، شوف كتشدواحد لبريق وكتعمل فيه الماء وكديرو فوق العافية ودير البيضة، او البيضات لي باغي تسلقهم، جوج ثلاثة، وكتحطهم في داك الماء وكتستنا سبعة دقايق، سبعة دقايق، وصافي كطفي العافية وكتخرج البيض ديالك.